Ireo karazana toaky sy mamimamy azo sotroy amy faritra sud est labera, <hesitation> galeoky, bois de rose, gingembra, kapiteny, sambo, e mamimamy limonady, <hesitation> divay, <hesitation> coca, <noise> zay, zay kaloa.